إذا بغير شيء من ماضيا بغير مماطلتي في دراستي، ضيعت سنين من عمري كتير وأنا أماطل، وما إجتهدت بالقدر الكافي، كأني دا الحين وضعي أحسن، بس يلا الإنسان يعيش ويتعلم، قدر من رب العالمين إيش أسوي؟